सेफल रहे प्रकारन रहे जैसे <hesitation> इजिप्त का सेफल कश्मील का सेफल। देशी सेफल, इदेशी सेफल, एर प्रकारन सेफल रहे। सेफल मुरबा सेफलनो जूस। ये सब बनने ने सेफल काजे मानसे बार। खाने भी जरेने सेफलने प्रकारन <hesitation> हार भी रहे। बिमार रहे मनुषे वदू सेना सेफल काजे खाई। कहाँ की चे उलोनने ने खाई पाए। कहाँ की चेन काजे उलोन खाईते उल्टी आना वे तरें सेफ खाई।